Sɛ mepɛ dɛ mutu <noise> kwan kͻ wiadze n'afanan beebi a, beebi a mɛpɛ dɛ mͻkͻ <noise> yɛ Amerika. Siantsir nye dɛ Amerika yɛ ͻman a oetu mpon yie. ͻman no mu mpanyimfo <noise> hwɛ dɛ wͻbɛpɛ ndwuma dze egu <noise> hͻ ama mbabun a woesi do, na obiara so wͻ edwuma ͻyɛ ͻdze hwɛ noho. Ohia nnyi hͻ, <noise> ahokyer so nnyi ͻman no mu. Ahotͻ wͻ ͻman no mu. <noise> ͻyɛ ͻman a etse a w'enyi gye na biribiara kͻ yie.